Leydi Aljeriya ko woni woyla Afrik, ɓe larabankoen ɓe aljo ɗemgal Arabik bo ɓe nanda e yimɓe larabanko en. Ɓe njotta ko jaam kamɓe e yimɓe leydi Mali e yimɓe leydi Morocco, kondeye ɓe kaɓda.